Raha navadiky ny mpamosavy ho lasa alika aho ny zavatra ataoko mba hitenenako amin'ny olona hoe inona ny zava-mitranga, lasa aloha zany zah efa alika iny miditra any amin'ny efi-tranoko ah, de midongizina tsy mety miala eo ambony fandriana koa aho ah, raisiko ny gitarako ah, eo akaikin'ilay gitarako eo aho no mijanona ah farany mety ho fantatry zareo ihany hoe izaho ihany anie ity alika ity, refa avy eo zareo ah, rehefa mahafantatra hoe alika ah de tarihako lalana makany amin'le mpamosavy izy.